خام خواړه لکه تازه میوې، سبزي او مغز لرونکي توکي کولی شي بدن ته طبیعي ویټامینونه، فایبر او انزایمونه ورسوي، چې د هاضمې، پوست او انرژۍ لپاره ګټور دي. خو که دا خواړه بې احتیاطه وکارول شي، ممکن ځینې مهم غذایي مواد لکه پروتین یا اوسپنه پکې کم وي. همداراز، خام حیواني محصولات خطرناکې باکتریاوې لرلی شي.